Chujina j'a juné ndhaxra manchitsje ndhaxra manchitsje natjinda the tha nduguxinda̱, ndaxra manchitse na yiana thjinda texin nayugua thindhathexin nchitsje thidhanthexin kulanthu runi ya ke jiña yia juneajan nchu ji ncha nihc ncha na ndithu chaꞌna neꞌña jiña.